أكتر شهر حار هو يوليو وأغسطس، أكيد يعني وأبرد شهر هو يناير أما في من ناحية الرطوبة <hesitation> أشهر الصيف عادةً هي الأكتر رطوبة يعني وأشهر الشتا الأكتر جفاف، وهدا كدة مناخ يعني معتدل إلى حدٍ ما يعني.